Na sethe ni kuntha na rugunda sithe xintha xiga xiga jnu jnu ya tsithe xintha ya na thi nche chigana ya ntha ta ya thuntha tsuanch'i thindathe nguntha nguji thintha chuntha nguji tsinga xrun 'on nguji thintha suntha ng'e thunde'e ni xranch'i chithe ndaya tha na ts'unta thi chigatse xiga nujun xigatse na ya thantha xranch'i chithe kuntha sunthe eni.